<hesitation> Karazana voankazo laniko isak'erinandro a: roy akeo manga ray kilao, de akondro ray kilao, <hesitation> legume ndraika a, misy karazany telo akeo <hesitation> pomme de terra akekeo amy ray kilao akeo de carote atsany akeo laniko de poivre ataoko amin'ny le tokony dimanjato ireny.